Sa kita sumurur rembuuk kita mendo sesurur, un sesurur ti'i inka anta witu un tuut bu uk. pangererai un sesurur ti'i pei endon sesuru ti'i maka dai tu witu un tempok bu uk. pangerer pei endon um buuk ta ti'i marenet satu sururen pei endon bu uk ta ti'i me kendis eleken ne tou.